Ny mailaka momba ny asa izany an, mety eo amin'ny anaky <hesitation> dimy eo isanandro an dia ny mailaka manokana indray an, tsy dia misy loatra satria efa tsy dia mifandray amin'ny mailaka intsony izany ny olona amin'izao fotoana izao fa efa zatra an'ilay mandeha Messenger.